Era que s'era una corrobra d'amigus que se conocían dendi la infancia, i qu'avían compartíu tolos momentus emportantis delas sus vidas. Un día, en una nochi de risas i cervezas, tuvun el acuerdu de queal solterus pa siempri. Querían desfrutal dela libertá i la compaña los unus de los otrus, en... el... sin compricaeru i los compromissus que venían col matrimoñu. L'acuerdu lo mentarun "El Club delos Solterus", i los amigus se comprometierun a mantené-lu. Sin embargu, un día, unu de los amigus, que l'izián Luismi, conoció a una mochacha, la Sofía. Luismi s'engogó d'ella, i aína s'echó cuenta de que no poía maginal la vida sin ella. Menus mal que los amigus s'ajuntarun i comprendierun que'l Luismi estava enquerau dela Sofía.